Pos se puei trocal l'açuca por enduçantis naturalis comu la stevia o la sopa de frutas, que añidin aluçón en sin tantas calorías. Peru la verdá es que los postris yo no sé dóndi sal la nesseciá essa del lampuzeu. Un postri, pa megu, es gordura i açuca, i no me trai cuenta un momentinu de rafereu pa alogu sabel qu'essu no es sanu ni ná. Quiciás que te pareça un hediondu peru es assina.